الطبق اللي بقدمه طبق الفول والفلافل المصري ,افضل اكل ناكله عندنا في الخليج الفول والفلافل ,ترى جميل جدا الملايين <hesitation> ملايين الناس في الخليج وفي مصر ياكلونه وما شاء الله عليه قوي وصحي وطبيعي كل يوم نلاقي ناس واجد واقفين على مطاعم الفول والفلافل المصريه.